. Udia edi mkpo kied emi afande ma owu eti eti, emi Abasi eke bidde, emi minaña owu ada e anam mbra. Ami ndedu mi me ndiaha mkpo nkemeke mkpo ndimekied nnam Nnyuñ nkemeke nditie toñousen ubọk tute eyi ekim ndiaha mkpo. Edieke ntiede toño usen ubọk tutu eyi ekim ndiaha mkpo ọwọrọ enyene se itnbed me udia idukhọ ọ enyene nte efide. Edi edieke nyeneoe ucha, ndadia udia nte nsin ke idem mi, idem mi enen esid nko enem min, ami nsọñd idem Udia inyenenke ukpok mfina kied. Eyieke onyuñ enyenede mfina ọwọrọ eti nte owu oro onyuñ etiede enimae udia oro e biara, ndin ofo eaidia, edika bate afina fin Edi ke idem fo mbak ofo enyene nsọñ idem, mbak ofo ekeme mkpo ndimekied ekededi anam, koro ito edohọ ete ke eda eke iarbi ebim eke ibud. Owe enyene naidia mkpo mbak idem ọsọñ, enyene ndutia mkpo mbak enyene odud, enyene ndidia mkpo mbak e keme mkpo kied ekededi eke amade nte e nam, ekeme anam.